Susu ia jenis ba'uk a. Susu Pasteurisasi, Susu UHT, Susu Kental makeek, Susu Murni, Susu Bebas Laktosa, susu Evaporasi, no Susu Organik. Susu ia jenis ba'uk a karena ala ho'in ta neme mamanak esa leleo, susu luma ala ho'in neme bana boema susu luma ala ho'in neme tanaman.